Mullõ ommaq kõik aig puutriq miildünüq. Ma olõ naidõga kõik aig tegelenüq ja nüüd ma võtsõgi hindäle tüüs sääntse as'a, et egä päiv ma istu ütstõist tunni puutri iih. Tuu omgi mino terveq tüü.